Ewa, iii biby mamof- <hesitation> biby misy fofona zo iny kapika iny zio koafa anao zo fa akaikiny iny na tany andalovany iny, enonao mintsy zany misy fofona kapika eo, fofona somary maimbomaimbo zay, sady mora hay mintsy, iny zio anisany biby maimbo mnm.